Fërigo mëënká uwël, okoo náfánir, këëntan ngëlas këënţúundël. Ací náfá fërigo, ngëlas ungun bëliyëng tú ngooko ací náfá bañaan. Këëntan bëësáab këënţúrël, cánkëridí tú, ací uleemp fërigo. Këënká koowí mëëwín nëëwí oká kánbí coka këënţú dí fërigo. Ací náfá u fërigo ţí bíiwinjí.